Ta sa'ai laawur alande arande heɓu lawru ma layɓa ɗum itta tuundi, ta layɓi ɗum seketa ɗum, ɓaawo a hetti ɗum seeta yaakoñ peccoo koñ tokosoñ tokosoñ, ta pecci koñ se gadda saayirga ma layɓa nga njowa nga to hiite, se gadda nebbam ma lawloɗa gaɗa albasaaji to ɗam fati se gadda lawru ma lawloɗa saaha ɗum to ɗum saaki itta ñama.